Ny akanjo fidesina ôhatra mande miseky zaoo, mande <hesitation> miseky ôhatra amy piscine regny, misy maillot de bain, <hesitation> misy Bonnet de bain ndesigny miseky de misy koà slip de bain, isan-karazany i ndesigna mande miseka <hesitation> mandea, ôhatra amy la plage regny, piscine regny de manjary ampia-anatôvagna azy.